لويش جذي تسوي فيني؟ أقول ليك خلني أشتغل. في النهاية اني اللي بيفنشوني مو انته. وبعدين مين بيعطيني معاش؟ اسكت احسن ليك أقول ليك اني جبتك هني، مفروض تجي تساعدني، وجذي تعاملني؟ الله يسامحك بس الله يسامحك. ترا هذا قطع رزق، لويش جذي تسوي فيني؟ استغفر الله.